هل تفضل أن تكون الطفل الوحيد أم أن يكون لك عشرين شقيقًا؟ ولماذا؟ أختار يكون لي عشرين اخ لأن العزوة قوة، والأهل سندك بالحياة والظهر اللي تستند عليه وجود الإخوان يعطيك حُب ودعم ما تلقاه لو كنت وحيد أما لو كنت وحيد، الحياة تصير هادية بس ناقصة دفا العيلة